Kwatite mapyairoo yafafaa, <hesitation> amafyairaa yafafa yanotumikaa kuniwanua luniwanua siemu muchafua, aya fafafa, kutema kutemafyaramire malaini nayono fyaira kunu nyumbii, na miferiye ingeru itumika ukufyara chui na sehemu jira.